Iyaaa iimaliwa yo yene otayi vulu okweeta ombili, yo otayi vulu okweenda okweeta evundakano, so otandi otandi ka popya keembinga adhishe, iimaliwa yo yene otshiima otshaanawa otayi kweetele ombili hokomwenyo, uuna toyi longitha pamukalo omwaanawa, nanditye ngeno ondina otshimaliwa, ngeno nanditye megumbo lyaandjetu shi ndilimo ongaye ne ndafa ndalongwa, ongaye ndina otshimaliwa andi vulu oku yambidhidha aanegumbo yandje, nonge lela ndihadha ndina otshimaliwa, nanditye ondina otshilonga otshaanawa lela tshi pendje otshimaliwa otshaanawa, ngano andi vulu okuya mbidhidha po aamwameme yandje yiilonge nawa, oku kandulapo em'kundu dhomegumbo, noku yambulapo egumbo lyaandjetu, iyaaa nuuna ndiihadha pena nenge uupyakadhi, andi vulu okuwu kandulapo, uupyakadhi alushe ohawu kandulwapo ike notshimaliwa, nenge ngeenge opuna otshituthi, alushe omuntu owuna ike oku kala wuna otshimaliwa, apala miinima oyindji pankalamwenyo Ohayi longithwa ike patshimaliwa, tshootsho ngele omuntu ahi hadha kena tshimaliwa, omuntungono oha talwako onga omuthigona shaashi kenatsha, shaashi omuntu nge kana otshimaliwa ita vulu kutungitha egumbo lye, ita vulu kufala aanona kosikola, ita vulu okulanda iikulya yomegumbo ngaashi ne pethimbo ndino lyetu payife omvula itayi loko nawa, aantu oha tuli meesitola, iyaa nuuna ne wiiha dha kuna onena ngaa wii hadha aanegumbo yoye taali nande lumwe mesiku, taa tokola nande okuli kutya shampa yali omusha, uulale itaya li we shaashi kapena otshimaliwa, maala ngeenge owuna otshimaliwa tsha gwana lela kuna uupyakadhi, iikulya opo yili, omeya owuna, thimbo limwe otwiihadha nande owuli komukunda, kombingahimwe sho anditi otshimaliwa otatshi vulu oku kweetela uupyakadhi, omuntu ethimbo limwe, nanditye natango ondina egumbo lyandje, ondina otshimaliwa, nenge ondili mo- mo- mezimo ndele ondina otshimaliwa, tatshiti aantu oya tala ike kungaye, otshimaliwa ota tshiyapo, ndee shi tatshiyapo, ota tshi pitililemo ike meenyala, shaashi keshe ngaa okaupyakadhi ta keya oya tala komuntu gumwe ike, tatshiti otshimaliwa ota tshi shalakanapo ike. Nuununa nee omuntu iiyadha monkalo yili ngano omuntu oha kwatwa ko- ko- komashongo nenge otahi mukutha ombili hokomwenyo, shaashi okuuvite kutya omuntu andi longo maala ondafa ike itandi longo otshimaliwa nenge otshi yepo otshafa ike ita tshiyapo otatshi pitililepo, iyaaa, inima yafa mpo.